Nyen ejum na ajima ano. Nong we onogho oki ndo nyanghe- nyanghe omatob anne, ekpin aji nyen ekpin azik. Ato se eru-nga, omoji. Ato se eyum nna, omo-yi Ori nne nyo kpe bhagering atak ebhan, atak ebhan ka ejum. nyen ekpik azik obhu onoghokim nyen ekpin otonghe anne se ekpin nji-nfa nji me nkpina and ane erong aki- chibhe ajena ekat ejen eja, akpima ekpin nji we okpina ano. Kpe ori ka fan, achibhe atit-a ono obha, auro tit obhi, ono obho na achibhe atita. De expin ekpin nji anne akitit ono obhre, amo-tit abhi obhre, ka jen, ono nong ori ano, ojag mba elabharabha, but Obhi na ori abi-ejun. Ono, ojo-fu nne akitit se jum nji-fa nji nne nyo ayımi akarim nyen ejun. Nong ayime ano ejum aji-afo akara, kpe bhage erik onog etit ejum niji ajeni akara, Oki ringhe se en, nne nyo ayumi ejum njifa akarim ka eture. So Ka ngun nyi nong eri-ano, de efon nyene ejun, de eyina nyen ejum so that ojo-fu nne aki chibhe ayema ono abi-afo. ajena ekat-ejen ejire nji ejena.